السؤال عميق وفيه فلسفة كثيرة عشان نتأكد من اللي نشوفه هو حقيقي ولا لأ بنعتمد أكثر على حواسنا وتجاربنا وإحساسنا بالمكان والتفاعل مع الآخرين ومع الأحداث اليومية و بتوارينا وهل هي بتعطينا شعور بالواقع ولا لا وبتكون ثقتنا في تجاربنا ومشاعرنا هي اللي بتدلنا بالطريق الصحيح